أفضل العمل بوظيفة أحبها ولو كان الراتب منخفض, لأن الشغف في العمل يخليني استمتع بكل لحظة, وأكون أكثر إبداع وأكثر إنتاجية في العمل, العمل اللي تحبه يحقق لك سعادة داخلية, وهذا أهم بكثير من إنك تتقاضى راتب عالي في شغل انت تكره تشتغله.